<noise> a na xra thiye la <noise> thinda xinda tundu ya taxin thi xi the gundanixra ya tandaxi chajni chana ya ndaxin thin ndi thi xi the gundanixra la taxregu ndanixra jan taxregu guntha yana taxre uchasa ritjegua sinegua taxregu nch'a taxregu nthujin <noise> taxregu gundakjan rune taxregu tse ya ku ya ku xri nejni ya ku xri thiye <noise> thi ku ndathin ngu unchia yala thigu gutjaga guxri nui gunch'ala ya thigu <noise> xri thu nunthe la ya la gune thian ya xrithegua thunua xrithegua thin chukaga xra jan xritegua ya thia ya yati gunch gun gunch gunch'a cha thi gunchi yala ya thi gu guthuxra thiye la ya tjaga guaya.